No al e pa etich duvré le bestie për fe gli esperimenti scientifici përché ëncöi a ie d'autre maniere për fe gl'esperiment e alura pensu propri ch'a sia pa ch'a sia pa etich përché le bestie a söfru cun gl'esperiment